Kuako jae yaeavɨkɨ vaera, ombo guapɨ kavi vaera yandea, ou kuanunga jakureve yaiporuva, jare oime jaku mbae yaiporuva, erei jae yeavɨkɨ peguara kua reta